اه نرجع لحياة البدو جبل <hesitation> نستغل النهار في الشغل اه والليل للراحة اه نستعمل اه شموعها ونعيش يعني ببسا-ببساطة.